Rehefa zaho miomagna andeha hiditra araika agnatin'ny atiala de mitondra antsy zaho sao de misy biby masiaka, de mitondra fiarôvana zaho fa misy fatsy marangitra de za tsy maintsy mitondra rano, zaho tsy maintsy mitondra lamba mafana satria na morana andro ma- satria agna- anaty ala misy orana foagna matetika.